Mì yina ɖe, mì tsana mìaba asi yawo me, kaka dze, mì yina ɖe gleyi me uumm. Gleyiawoa, ne mì va yi ɖo fima, mí dzina be mìa ƒle nu hame hame vɔa, ega meli oa, eke dji mì kpea, woawo kpo mì ƒlena. Ebli, kudo ayi viɖe. Mìawo tsã mì tsɔna gali be numɔwo tso fiya kudo xa, exa kpɔ anyigbã ya mì tsɔna, tsɔna yovo ne, hovo ne, mì tsɔna ye tsã tsɔ yina. Mìɔtsã mìtsɔ va yi sana nɔwo. Eye dona dzidzɔe nɔwo tsã le fima, ta mìɔtsã ke ye mìabe agble dedeawoa, kpeɖeŋu ɖe me li ye wo kekena oa, eblia be nu ye dona dzidzɔe ne mìɔ tsã huma, mì tsɔ va kpena ɖe amewo ŋti fiya. Mìa tɔa me suna mi dzidzi ɖe ce vɔ na o, kpɔa mì va yi ƒlena huma tɔa tsɔ gbɔ, ebli, ayi, eƒo, sodza kpoa mì tsana emɔwo keŋ atsɔ gbɔ. Azin, azin kekle ya mì ƒlena ye tsã, ne nyi be azingbo be game lea, mì ƒlena azingboa tsã, mì tsɔ vana gba xe va tsakana fiya tɔwo kpoa, woawo tsã wogba xe ƒlenɛ na mì viɖe viɖe, ne gbe vɔ kpoa mì gbatrɔ yina. Vɔa ne ga me va va yi su asiwo oa, eɖe kpo wotsã ya ƒle, dzi wo keŋkeŋ wodzrona mì loooo, vɔa ne ga me li oa, mì ƒlena eyi, ne dzi ekpea, mì ƒlenɛ kpoa adzo gbɔ. Ne wo va biɔ ɖea, ya be o eya ya, yi me teŋ ƒle eya o, eya kpoe yi teŋ ƒle ya. Ne ma ye dzroa amea la ƒle kpoa, ye tsã ya dzo. Numɔwo, ŋti mìɔ tsã minɔna avua dzi nɔnɔ afia yim ɖo vɔa vi kpo mí wɔna le eme, mìawo tsã mì gba tsɔ gbɔna voa wo keŋkeŋ dzro na mì tsaƒe. Ein kpoa fima ŋtsã me sẽ wâ ɖo